Angugubi he de, he agí ngi wili a liitini ma, wee wa anɓabtite. Anyaa hódi willi ma njan sangí, mbo bos uduulu wee wi anyaayi, uyaa mo, wee ttu biiŧa unanwi múj, haba anɓabte, hamma wi ma nwomi fana.